Shewo nga mwa nyi. Ezhi nɗye agbari gna papa, abe gna koga azhi ɓa zhi a ga wo pmyibma kango domi zanɗye wa sa zhi hna nyi, wa ɓe yi nyigo’n dnatso yna aga gna kakayna hni, go, kakayna hnigo. So, banɗye a ɓwa ezhin ye a ga gna ɗye kango yna hna. Kuma, miɗye kuma a ma mi dna e ba hna lo, a ma mi dna kuma nyi mmi ga mwa dna herga lo nyigo dna. Yibe nɗye yaɓe snu ko kway a zamango aɓe snu ko kway a zamango aɓe snu nyi, ɓa ɓe nu fa, kuma ɓa nu fa, yna ayi wo etsi gbontsi, gbanma, ewyi, kamba, sawyi gbegbe’a nufu, ebu, kpankpa. Ayna hna ya zamango ɓe nu ɓa hari ɓe ebo ebo dodo aɓe zhi gna kala, gaɓwa, pato, gula ayna kankari hna yi abe dye ya snu ɓafi e yi pio kafin. Bawye kna koo kwa mi gna ɗye ala abuja zhi ge, kafin ale zhi yile tnafanu ba ɓwa. Kuma e ɗye wa da yi wye ko kwa aɓe dami wye, rayiwa aɓe zhi a snu nyi, a zhi a snu gbnunanke, a zhi a snu kuchi de, mayewa bye a yaa, ɓila ga ɓe a ga yna ɓila yria, a kulumwaza, a maja za, zari duga lo aribiza ge. ɓe ɗye yi ɓe snu ɓa e yi pi’o ma mwa dna nyi, yi abenɗye aga pmi aɓe hna e ɗye da za wye. Ynado zhi wo yio agbari yi gna eka, pya tnacha sa ga tsi, agalo gbmango, kea fi dnapa yi kni ekate. Tsomgo ga ini a ga ynayna a snu gbmada hari yna feri ge. aɓe kuma nɗye aɓe zhi wo yi, yi ga snu nyi, epi dodo zhi’o wujuju de yi a gna jemu, a zhi’a ku zogo a lo ba pige, yi ga lo ɗyigni fioke yi ynayna. Gaskya ya zamango zhi yiɗye sage, sage, sanɗye ya mw age nyi, gaskya dobeye a yi’o ɗyego-ɗye go domi gbedognu aɓe zhi wo yi’o a ga snu ɓe zhi’o gbmaari. A zhi a ɓwa damuwa, a zhi a dna damuwa ɓwa nu m, asma he ga dye dye ɓe kasa dodo ga zhi, a ga snu kukari a chegnudo zhi kama shna a ga sni ɓila de nyi, ko eza ga tsu he ga ɗye lo a lo re zatsu ɓwari hna a re zhi’o hari efe wo to ri kafi to lo nyi wo ɓo aɓe mari-mari-mari nɗye ma kula har zhi y isa ge yna gaskiya yi ebe kuma nɗye gbari yi ga ɓe lo chigaba yi snu aɓe hna bye nu, gaskiya ya gbari bi yi ga bwa matsalan. banɗye mi ɗye ma snu rayiwa dna nyi, kango, gaskiya he ga wo tarihi kango nyi papa pa hari zhi ɓole ge, yi eɓe nɗye ga da he wye he lo snu rayiwa dna ny.